gott kvöld og velkomin í Kastljós kosningarnar í Hollandi sem fara fram í dag eru haldnar í skugga harðrar deilu við Tyrki þetta eru fyrstu stóru kosningarnar í Evrópu eftir að Bretar samþykktu útgöngu úr Evrópusambandinu og margir velta því fyrir sér hvort niðurstaðan nú verði enn eitt áfallið fyrir sambandið við ræðum um stöðuna í Hollandi og deiluna við Tyrki við þau Ármann Snævarr og Dóru Sif á eftir í menningunni verður rætt við Katrínu Halldóru Sigurðardóttur leikkonuna sem fær það vandasama verk að túlka eina ástsælustu söngkonu landsins fyrr og síðar Ellý Vilhjálms í nýjum söngleik sem frumsýndur verður í Borgarleikhúsinu um helgina og svo fáum við pistil frá Degi Hjartarsyni barnagirnd hafa ekki endilega verið beittir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi á yngri árum eða átt slæma æsku eins og margir halda segir doktor Peter Collins sem hefur starfað með lögreglunni í Toronto í Kanada í tengslum við kynferðisbrotamenn og barnaníðinga í fjöldamörg ár hann segir ekki mögulegt að lækna barnagirnd en hins vegar sé hægt að hjálpa

þeim sem hana hafa með sálrænni meðferð eða lyfjagjöf helga ræddi við doktor Collins á dögunum

sem hún kom

ætlum að ræða aðeins um kosningarnar í Hollandi og

deilurnar við Tyrkland við þau Ármann Snævarr

veit nú eiginlega allt um um Tyrkland og Dóru Sif

þú starfaðir nú í Brussel lengi vel en þekkir stöðuna í Hollandi það er stutt í að kjörstöðum loki og við vitum

sýnist þér landið liggja í fyrsta lagi er áhugavert að kosningaþáttaka er að fara verulega upp frá síðustu kosningum

það er kannski

Kastljós heimsins að skila að Hollendingar hafi meiri áhuga á

kosningum heldur en

á síðustu dögum er að forsætisráðherra er að sækja í sig veðrið og verkamannaflokkurinn er að tapa miklu fylgi forvitnilegt að sjá hversu mikið

sama skapi eru græningjar að sækja

margir velt fyrir sér áhrifum

áhuga fólks á þessum kosningum ég hugsa það svo ertu með karakter eins

hann dregur mikla fjölmiðlaathygli að sér og

fara menn að tengja þetta við málflutning Farrars

stuðningur við sambandið hefur farið upp eftir Brexit þá

ég held þetta sé meira því menn eru að sjá

og mögulega kjörfundi tyrkneskra ráðamanna

Hollandi heldur í fleiri Evrópulöndum sem hafa hafa bannað að halda halda svona fundi

hvað skýrir það

að stjórnvöld í þessum Evrópulöndum vilja ekki að þessir fundir séu haldnir þeir gefa þær útskýringar opinberlega

að þeir geti ekki tryggt öryggi og óttast

Hollandi að þetta geti haft neikvæð áhrif á mynd um það hvað margir múslimar

í löndunum og þetta geti orðið afl fyrir í þessum löndum nú eru kosningar svona samkomur geti haft neikvæð áhrif

í garð til dæmis Bandaríkjanna

útskýrir það einhverju leyti af hverju hann tekur svona sterkt til orða

og NATO á þessari tilraun til valdaráns honum finnst þetta tækifæri sem gefst að fá þetta tól til að

berja samstöðu í stuðningsmenn

stjórnarskrárbreytingar sem á að gera í næsta mánuði sem munu veita honum gríðarlega mikil völd

fá ákveðið lögmæti og til að vernda þá gegn

strætisvagn sem þú færir upp í og þegar þú ert kominn á þann áfangastað sem þú ætlaðir þér ferðu úr honum ég held að núna

grundvallargildi sem Evrópusambandið stendur fyrir stjórnmálamenn í Hollandi hafa keppst við að

að þetta geti haft áhrif inn í frönsku kosningarnar sem eru

síður líklegt

verið

var oft dregið upp

þeim sem hvöttu til útgöngu að þarna væri hætta á að Tyrkir

ganga inn í sambandið og þá

myndi það hafa áhrif en það eru ekki líkur á því í dag

komiði sæl það fylgir því pressa að túlka eina ástælustu söngkonu Íslands en það er góð pressa segir Katrín Halldóra Sigurðardóttir en hún leikur titilhlutverkið

í Ellý nýjum söngleik um ævi

Vilhjálms sem verður frumsýndur í Borgarleikhúsinu á laugardag

það er nú ýmislegt kjaftað um okkur yfir

út um allan bæ en við tveir erum bara vinir já bestu vinir hann var þetta voru brautryðjendur í menningu á Íslandi og tónlist þau lögðu grunninn að því sem við byggjum á núna við eigum þessu fólki ótrúlega margt að þakka fara inn í ævi þessa fólks og hvað þau þurftu að ganga í gegnum til að ná því sem þau náðu

sjálfsagt í listum á þessum tíma Ellý saumaði sína eigin menn þurftu að vinna aukavinnu á daginn Raggi var leigubílstjóri þetta minnir mann á að

er ekkert sjálfsagt að við erum hérna það er þessu fólki að þakka og þess vegna

að fjalla um það og rifja upp hvernig þetta var allt mitt

ég hef alltaf hlusta mikið á Ellý og haldið mikið upp á hana svo var ég í og hitti Kötu þar sem hún

og þá var þetta engin spurning lengur um að ég væri búinn að finna Ellý síðan þá

stór partur af þessu

eins og ég þarf að stúdera hennar söng hún túlkar allt svo fágað og flott það er glíman mín margt sem kemur manni á óvart en hún átti líka dramatísku hliðar hún ég upplifi alveg pressu frá fólki sem heldur mikið upp á hana

eitthvað bull og maður sjúski hana þetta er pressa en

mig langar bara að vera hér árið nítján hundruð sextíu og þrjú og njóta þess

símanna og alls í þessari geggjuðu tónlist

stórkostlega fólki sem ég

það líður að lokum

í kvöld Dagur Hjartarson á síðasta orðið veriði sæl á síðustu öld lét íslenska ríkið byggja verkamannabústaði til að tryggja láglaunafólki húsnæði á sanngjörnu verði í gegnum þetta kerfi fengu foreldrar mínir blokkaríbúð

í Grafarvoginum og þar ólumst við bræðurnir upp við öryggi sem ég held að börn lágtekjufólks í dag þekki ekki upp úr aldamótum var verkamannabústaðakerfið nefnilega lagt niður markaðurinn átti að sjá um jafnvægið markaðurinn leiðréttir sig er stundum sagt ef hann ofhitnar sér hann sjálfur um að kæla sig og svo framvegis gott og vel á síðustu tuttugu árum hafa orðið almennar verðhækkanir á Íslandi upp á sirka hundrað og fimmtíu prósent en á sama tímabili hefur íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað um sirka fjögur hundruð og fimmtíu prósent markaðurinn leiðréttir sig en hvað í fjandanum er hann eiginlega að leiðrétta ég veit um par sem þurfti að flytja þrisvar á síðasta ári er hægt að leiðrétta það kannski niður í tvö skipti ég þekki barnafjölskyldu sem býr í bílskúr er hægt að leiðrétta þennan bílskúr ekki hefði ég viljað alast upp í bílskúr en á Íslandi í dag búa börn sem flakka eins og

ekki til að leiðrétt það þá verður bara einhver annar að gera það